<hesitation> katii lughatif iyoo mawazo abbatokoh attamii manakee won tun kullin walin yatii, manake woabansun fikiriete <hesitation> dandee hindubbetuu. Woinnin takka hinfikirettin dande <hesitation> hindubettu ak dansa, dun lazima atin fikiriette, dub won tun waat wot illalt wontun wom wollin yaatu, woishin dandette tok lakisen lazima abbansun yeduu, woinin fikiriete takka hindubbetin wou himmidafamne, woinin dubette bila hinfikiriettininne itakuwa hataria.